Ngjyra e pembe ma kujton shumë <hesitation> flamingon <hesitation> smoothit të dredhzës, <hesitation> naj akullore ose ato zemrat pembe shumë t’bukra. <hesitation> ma kujton fmininë, romancën edhe femininitetin.